אלתכד'ת קדאם אלנאס קיכלי אלוואחד יתוותר, חשוסן פלבדאيات ננסחיו ידרב בזאף לפני איי ערד, יוקוף קדאם אלמראה ולא ידיר ברופה קדאם חברו, יאה'ד נפס קביר לפני מהידר ויתכד'ם בכל תסקה, יركז על אלרסאלה לי באגי יואסלה מאשי על רעי אלנאס وكل מרה קיתכד'ם פיהה עלנאן קירבח תג'רבה תקווי אכתר פאכתר.